Laha aminakahy manokana aloha, ny biby miaina ambany tany ao zao, le soko, soko tany, misy koa ny parasy kaka.